مرة لما كنت بجنوب الممملكة, <hesitation> شفت حيوان مرة غريب, يشبه الضب, بس ما كان ضب, والله ما أعرف إيش هوا, كان مرة سريييع, وبيراوغ كمان, يعني منظره كان مرة غريب, ألوانه كانت شوي فاتحة مرة, كأنه داخل على الأبيض.